أني مرة كنت بتكلم فيه مكالمة مهمة <hesitation> وخطرها نسيت إن المايك مفتوح، وبالذات نغني بصوت عالي، كلة إنفجر ضحك، ونازل ضحك على روحي <hesitation> اللي هو كيف نسيت؟ وكيف نسيت على إيه على روحي وكيف قعدت نغني ونسيت <hesitation> ونسيت الوضع هيكي، وكله تم يضحك علي ويتشفط علي.